Kolkas hoo hia ngaceng na'a makanan ngoeng na nuru kek, ngoeng na buah buahan ngoeng na ute ngoeng na na hang sisa neho kolak sio bo nganceng na one kulkas ai donde eme ngoo one mbaru ai donde one mbaru eme mnaga reci hang ko ma reci hang <hesitation> hang bua ngaceng na one kulkas kaut tapi woko cee jogja one pisa ga kos eme ngoo manga weli barang weli hang hang situ lansung pande taung ai beda ya ai dion eme one mbaru ai one mbaru ngaceng na one kulkas kat hitu bo kulkas hitu ngance hia kut ya pande ya pande awet hang pande awet makanan buah poli hitu ga eme kulkas one mbaru ai kulkas one mbaru manga ca koey, hia ga. Eme ngoo lim mama toe ma na'a toe ma danga na'nuru paling na ute na ikan sot poli bersi eme na nuru toe ma perna na one kulkas lansung pande taung eme weli leso hitu taung leso hitu tapi one oen ise nene ga semua kat apa sot weli dise lansung na ' on kulkas eme poli bersi ga langsung na one kulkas beda eme one mbaru dami eme one mbaru dami nuru toe ma nganceng na one apa toe ngaceng na one kulkas eme weli leso hitu taung muing leso hitu.